في الكويت، أكثر الأشهر حراً يكون عادة في شهور الصيف. يعني من يونيو إلى سبتمبر، خصوصاً يوليو وأغسطس. في هالفترة، درجات الحرارة ممكن توصل فوق الخمسين درجة مئوية، مع رطوبة عالية في بعض الأيام، خاصة في المناطق القريبة من البحر. الأشهر الباردة في ديسمبر ويناير، هم أكثر <hesitation> الأشهر برودة. تتراوح درجات الحرارة فيها، من <hesitation> عشر لتمنطاشر درجة مئوية. قد يشعر الناس في هالفترة، بالبرودة الشديدة.